Ñàan nankayi ngëyipal untaajan na këwas anaka pëyëlan ya uniwerësite, pëyawul uniwerësite, awara aciko uwarawi nayabadul, kaya këya pëwaţës ume naka ume uwarawi undëmbëwi, kaţënkul faan mpursir pëleenmp di pësiën. apurësir pëkëreyir antëpërisul, apurësir pëniaj ţi antëpëris përiwe leempëdul. Kon pëñiaj uniwerësite aciko uwarawi di ñáan jukëba pëjuk, amëkëma <hesitation> mbandëba pëya uniwerësite haam awara pëniaj uniwerësite, pëmeko unciwi pëwatës ume dul.